Nan pama ta nubunubu vakav ne tsutsun na kananao nu ka kikiunu a kakao pene. Taim nene nao pakiu ka vovore kia nu pa kakao waveni kan wa tane po os kanao ka tavuts ppo piana. Tsitsue wanu veni ka kikiu enu ka tsotsoenu boane enoto mi kikiu, enoto mi mama topo a wan vian tiva to kita topuana soso topuana soso ka wakane watane po wutsuna ka wasiava po po piana. Ma umbam taaim kora tsene kiu wakav a kakau kanai pa gana garen taim nene ganganu karuts a ma kara kokou pene ka nambai namba vakav ka, nembai pa tapiok nemba tapiok ka nemba pa pauna, pauna kamemba pa gangan ma ar vakav veri tsene kes tsiako nu a ma kiu boar veri kavots korai en vanu nan tsene vots maubam nan tsene na, pa susuvu ka sasama Ka an ko kokomanai wani kene bete ge kene opop enu ka anos nu a potano daar variko kene sasa pa kiu kama umbam taim kora ne tsitsiako buana veni nan tsene vots ka tetenu ka ari taurave kene tsun ka sasai pa kiu nan nenao kakikiu na ka nan nene vakav vots korai en vanu, vots en vanu ka susuv kora ka an kora pa bon ka bete korai.